Cuandi s'es dë cursa a la matin pìe ën po dë fette biscottate o dë fëtte dë pan, pìe due u tre marmlade, pöi t'ie spalme ën po dë marmlade s'le fëtte e t'ie bagne ëndrinta ën po dë lait o dë bevande dë rizo opüra beve ën bel bicier dë succo di frutta